Buukuu a mekenkanee nnkyɛree na mebɛpɛ dɛ afofor bɛkenkan nye buukuu a ne dzin dze Asɛm Pa Yɛtsia. Dɛm buukuu yi obi a ͻkyerɛwee no wͻfrɛ no Isaaͻ Kofi Nimo a ofi Ghana a nna ͻkasafa mbrɛ ibesi edzi nokwar na mbrɛ nokwar dzi w'enyim a ͻboa w'abrabͻ si fa. Dɛm ntsi mebɛkamfo buukuu yi ama obibiara dɛ ͻbɛkan.